Nyawoa, ya kpɔ nɔviwo via mì kui mianɔ kɔƒe me, ne mì kui mì le kɔƒea me via, mìa kui mia mi kui be nyagbɔgblɔ ya teŋ nyi ɖeka, alo mi kui be nuwɔna ya nyi ɖeka ye ya dze si wò, wò tsã adzesi nyuiɖe, vɔa ne nɔviwo ma dzo le gbɔwò via ne va yi ɖe dzu gã ɖe me, ne enyi wò tsã eva dzo le kɔƒea me ne eyi va yi kpoea, tsɔ ku ɖe ŋti be, ŋɖe nyi ga, ega ne ɖo ame shia, ma gba dzeshi nɔviwò ne nye ayaɖutɔa ya, meɖewoa, wom gba dze si nɛ o. Anya be ameya, me gba nyɛ alo mì kui ya mì ɖu aya kpoa, magba wɔ leke nea. Kpɔ ne ele nɔviwòa yɔm ŋtɔtsã, abiɔ se be ɖe adzo teŋ do gĩgbe hã be "ameka ye wã le yɔ maaa" voa ye edzesi ce le yɔɛ. Voa mgba ye trɔ zu amekɛ, kpoa, ye ba ɖe nɔ. Kpoa ya dzoa gblɔ̃ be, ameya asimesi ya ne nye ŋtɔ me dzesi mì kui mì nana nyi keŋ, ye kpo mele yɔyɔ via kpo dzo ɖe kɔ le ŋtinyea, egɔme ye nye be, eva yi kpɔ yebe agbea vɔ. Eyi ne ekpɔ ba gbea, mgba dzesi woya o. Kpoa wo tsã axɔe nenema ye eya dzo, emɔwoa, mìakpɔ be eva yi nyi ameɖokui do ɖe edzi be gbɔ̃gbɔ̃ ye nyi ma. Vɔa mìa do gbe ɖa be Mawu ŋgba tsɔ de lãme ne mì o looo.